جکو آج مین بولین پلا اون ہے کتاب منین ودھک پسند یا فلم۔ منین کتاب ودھک پسند ھی کان تو منین حسابان جی کتاب ہے۔ اون منین پسند ہے۔ مین دھاررا ھتا، پیرییم ھتا منین انگ پڑالی اوی منین پسند آئون لاگلی۔ کان تو انگ دٹھی بنا پوچھتا ائین مقابلا کراتا۔ جیون ئی امین پھرییم کتابا آلی ایون امان انگ ائین کھوڑی پوچھون لاگلی۔ اٹھو سون مین کیلی حسابان جی کتاب منین بھلی لاگی این منین پڑنی ہے۔ ائین جیو ئی امین ڈجیم آلا ایون امان کٹ، ونڈ، ضرب، جوڑ سکھالی، اٹھو سون منین میتھام دلچسبی ھون لاگلی۔ جد بھی کو حسابان ڑا مسلا ھوی اٹھو منین کیئی چھی کان تو منین حساب آوی چھی منین جد بھی کو حسابان سوال جواب ڑا سو ڈیئی او مین دوئان تینا سیکڈام سڑان چھوڑین چھین کان تو منین حساب سٹھی لاگی۔ <hesitation> مین پھریین کتابام ھتا جیون حساب ڈجی کتابام الا جڈ بھی حساب، امین جکو بھی کلاسام ھتین سجان سون پھرین مین حساب کرتی جتا، کان تو منین حساب جا شوق ھتا ۔ ھتی۔ جکو سندھی اردو ڈجی سبجیکٹ ھتی، ھتی کلاس اوام مین کونی ھوشیار ھتا۔ حساب منین جام آتی کان تو مین حسابام مین شوق راکھتا۔ مین ٹیجیم آلا جڈ بھی حساب منین پسند ھتی، چوتھیم آلا جد بھی حساب منین پسند ھتی۔ حسابان جا مقصد ھا ہے تو جکو بھی منین حساب یا رقم لکھاوی چھی اون کتاب منین ڈاڈھی پسن آوی چھی۔ کوڑ منین ھیک دفا کوڑ حساب سکھاوی تو مین او مین چار پانچ سالا کونی بھولین کا تو منین اوام دلچسبی ہے۔ کٹھی کوڑ حساب ڈیئی تو کی کہ او بیلا ہین کان تو منین حسابام دلچسبی ہے۔ پیرییم دجیم تیجیم مین پیریون نمبر آتا کان تو منین شوق ھتا، مین پاس ئی مس ھتا، کان تو غساب ھیک سٹھی حیسیت راکھی چھی۔ ائین مین نائیم الا، مین باریھن تائین آلا مین یکا آلا ھی حسابام ہین ائین کرلی ئی حسابام ہے، حساب مانجیلی ھیک سٹھی حیسیت راکھی چھی۔ ھیک این کتاب ائین ڈجین کتابین۔ ھیک ائین کتاب ائین ڈجی اوڈ اتھاس جکو مانجی کاکی لکھلی ہے، اوم اوڈان جی باریم لکھڑی ہے۔ اوم ھر زات لکھوڑی ہے جیون امچی زات کھرڑ ہے، گرگٹ ہے، گونڈڑی ہے، ھر زات لکھوڑی ھی ائین ترجیھ ڈنو ڑی ہے۔ او کتابام ودھیک امچی زاتین ترجیھ ڈنوڑی کان تو مانجی کاکی لکھلی ہے۔ ھیک ڈجا بھی"اوڈ ھتا"اوڑین بھی لکھلی۔ امچی سجی آھوری جی باریم لکھڑی ہے۔ تو سجی اوڈان جی باریم، اوان جی رھڑین کھڑی، کا کرتی سبھ لکھوڑی ہے۔ موٹی سراوین چھی ائین ای کتابام بھی لکھوڑی ہے کی"اوڈ ماٹی جا دھندھا کرتی، بٹھام ایٹا ڈجیا کاڈھتی، پکیا کوٹیا ٹھیئی پلیا، ائین امرکوٹا جی جکو بھی کام ھوی پلی ایٹان جی این سبھ اوڈ کری چھی"کتابام واضع طرح لکھوڑی ہے۔ او کتابام لکھوڑی ہے کہ اوڈ کافی کام کری پلی، ائین کتاب منین ڈادھی پسند آلی۔ ائین ھیک ڈجی بھی کتاب ہے جکو منین پسند ہے"شاھ جو رسالو"جکام ٹیھ سر لکھڑی ھی جکام سران جین ناوین ھی"سر سرئی"،"سر واڑیان"جام سر لکھوڑی ھی سران جین منی ناوین کولین آوی ائین سٹھی شاھ جی شاعری لکھوڑی ہے اوا امین پڑھون چھون۔ امین پڑھون چھون۔ ائین اوی شاعریم امچا مقابلا بھی ھوی چھی، ائین حیصیت بھی راکھی چھی کان تو وان "شاھ لطیف بھٹائیا جی کتاب ہے"۔ "شاھ جی رسالو"،اون کاکی امان کتاب چھیم مین پڑالی جکو امان کاکی پڑلی کیلی ائین کتاب سندھی بولی ھی اھین آپون ودیک ترجیع ڈھون ۔ پڑنیم امچی مدد کری۔ اوم ڈاڈھی ڈکھیی لفظ لکھوڑی ھتی جیون نینھن، ھینھن جکو کاکی امان پڑالی ھتی۔ "شاھ جی رسالی" تمام سٹھی لکھوڑی ہے۔ ائین این بلو لفافیمالی ھتی جکو کاکین گفٹ جڑلا ھتا، یا کاکا گمون گلا ھتا اٹھو سون گیتی آلا اون تمام سٹھی لکھوڑی ہے۔ امین اٹھی کاکی ٹھون پڑتی ائین کتاب ڈاڈھی سٹھی ؒکھوڑی ہے۔ کتابین منین سٹھین لاگی چھی، کان تو کتابین آپان سٹھی جاڑ ڈیئی چھی سٹھی نالیج ڈیئی چھی ائین اوا آپان اگتی کام آوی چھی۔ کتاب ھیک واحد شئی ہے جکو پڑنی سون کرتی آپڑین دماغ فریش ھوی چھی۔ موٹی کیئی چھی، کتابین پڑانی ھی، کتابین پڑا تو تمچی دماغ سٹھی ریئی۔ امین کتابان بر گھڑین توجع ڈیئون چھون۔ مانجی کاکی گھرین گھٹ مہ گھٹ تین چار سئو کتابین پلین ھی، جکو کاکی تو پڑلین ائین ھمیناوین امین پڑھنی جی کوشیش کرون پلی۔ کتابین پڑنیس ھیک سٹھی جاڑ اوی چھی۔ کتابان جا ھا مقصد ھا کونی ہے، تہ رگی پڑی سمجھتا بھہ جا بھلین ڈو تین پنی پڑی اوان سمجھی۔ کتاب پڑنی سون سٹھی جاڑن ملی چھی، کتاب س علاوہ امین ڈجی بھی کام کرون چھون پڑ کتاب پڑھڑ امچی خاصیت ھتی گلی ہے۔ او ڈن نا گلا ھوی جکار مین کتان نا پڑلی ھوی، ھیک ڈو پنین ڈیلی پڑلین ھی۔ جیون مایجی 18سالا عمر مین پڑنی جی لائیک ھلا، جون مین دارا ھتا جون "الف فبھ" پڑتا جون اوس کرتی مین کتابین ڈیلی کجھ نہ کجھ پڑین چھین ۔جکع پیپر دجی مانجی بھائواسکولیم ڈجی گئی پراوٹی یا گورمینٹی پڑاوی پلی تو اوان اسکولان جین پرائوٹی جین پیپرین امین چیک کرون چھون ائین امان سمجھیم بہ آوی پلین ۔ ائین جکو بہ کام ہے اون ام، چی اسکولیم ھوی پلی اون امین کرون چھون۔ کتابام مانجی بھاوان منین دلچسبی ہے امین ھیک کتابان ترجیع ڈیئون چھوی ۔ڈجی امچی آپکی خندانان۔ ۔ کتاب ھیک ایڑی شی ہے کاب بھی کڈھن کان غلط رستیم کونی گیتی جا چھی۔ اوس کرتی کتاب ھیک واھد شئی ھی۔ او سون کرتی مین کتابین جام پڑلین ھی ۔کج کتابین کلاسام پڑلین ھی۔ جکو پڑلین ھی، جیون سندھی ہے، اردو ہے، امچی انگریزی ھتی گلی۔ ھمین امین اتری کتابین پڑلین ھی۔ جکیم سٹھی جاڑن لکھوڑی ھی۔ کوڑ بھی باھرلی منکھ آوی تو اون امین او جی باریم سڑان سگھون۔ سبق دجا سرانی چھوڑون، مطمن کرتی چھوڑون۔ امچین ٹابرین ھی اوین بھی سڑانی چھوڑی کان تو امچی کتابان سون سٹھی دلچسبی ہے۔ ڈجین امچی گھرین فلمان بھی ڈیکھی چھی بڑ امان کتابانم دلچسبی ہے۔ مین ڈو تین مسکریاڑیا فلما ڈیکھلیا ھی جکیم ھیک ھتی گلی دنما نا ہے فلمین جی اوا ڈاڈھی مسکریاڑی ہے۔ ھیک ڈن امین قدرتی امچیم سفیم بیلین ھتین تو فلم ھلیلی پلی۔ فلم انڈیا جی ھتی، فلم ھلیلی پلی نوین اداگرین ھتین منین اوان جین ناوین کونی آوی۔ تین بھائو ھوی چھی ھیک شی ھوی چھی کھجیام انگریزی جی نا لکھوری ھوی چھی اون لابھی چھی، شروعام پولیساڑا۔ او ھیٹھی لکوڑی ھوی چھی، ھوی الی گھڑین منین انگ کھبر کونی ہے۔ اوین جائی چھی ھیکی پولیساڑین سڑایون، آپ اوان پیسان جی چکرام ھوی، پچھی اوین، اوان جی ھیک دوست ھوی چھی او جی بابی جی ھیک کار ھوی چھی فلمیم اون چوریین آپکی بابی جی کمری جا چھی چابی اچائون جا چھی تو او جا بابا جاگتی پڑی جاگی تو ڈیکھی تو پچھی او جا بابا اون جھلڑین جی کوشش کری، او جی دوست او بھیڑی ھوی اون چابی اچاتی گاڈی گیتی ناستی جا۔ پچھی اوین شاٹ کتیاڑا رستا جھلی۔ او شاٹ کٹیاڑی رستیم جائی چھی تو اوم موری بھاجوڑی ھوی چھی، گاڈین ٹپ ڈیواڑنی پڑی چھی ائین آدھی جیڑین اتری چھی ائین ھیک ایرین اون ڈرائیور ھوی چھی اون مشکری ھوی چھی۔ پچھی موری بھجی چھی، گادی جی آدھی پڑدی بھاجی چھی اون کیئی جکو آپان پیسی ملی اوم آپون گاڈی ٹھواڑون پتی۔ جکان جی بابی جی گاڈی ھوی اون ڈاڈھی ٹینشن ھوی جیستائین گاڈی سجی ٹکا ڈی پتی۔ اوی پند نکرتی جائی تو اگتا پولیساڑا بیلا ھوی اون خبر ھوی تو پیسی کانٹھ ھی۔ ائین پولیساڑا اوان کی تو تمام پھرین مرڑین کان ہے۔ مسکریاڑی فلم ھوی تو تین جیڑین پوٹھی ھتی جائی ھیک جیڑا اٹھی ابھلا ھوی، اون پوچھی کہ پیرین تنین مرڑین ہے۔ او کی ایی کیون ڈھیلی ھی ائین مین اگتا کیون آلا ائین اوی حرامی ھوی چھی۔ ھیکین پینٹ سٹ پیروڑی ھوی چھی اوجی پٹیم چکمکا لگورا ھوی چھی ۔ پچھی ریوالا اواٹھ اوی چھی، پگام ڈیھی چھی انکھیام دھدھڑ ھڑتی ناستی جائی چھی۔ ڈونی بھائو بڑان متھی چڑی چھی شینھن آوی چھی اوان شامینڈیکھی چھی۔ شینھن ڈیکھتی اوان جی حالت خراب ھنی جا، پچھی دوست ھوی اون کیئی تون شییان جا آواز کاڈھ تو شینھن ناستی جا اون ڈرام بلی جا آواز کاڈھی جون شینھن نیڑا آوی سڑتی۔ تھوڑی دیری پچھی بڑی شینھان جا آواز کاڈھی تو شینھن جا پتا۔ پچھی ڈونی بھائون اترتی ھیکی ھوٹلام جائی چھی روٹی کھاڑین لی تو اٹھو بڑی پولیساڑا آتی جا چھی۔

ھیک قیدیا جی گاڈی بھروڑی ھوی اویم پوچھی ھا کوڑ ہے ھا شبنم ہے کو کوڑ ہے۔ اگتی جائی چھی پچھی سوچی چھی۔ کو نہ کو پند پجلی کو نی ،ڈاڈھی جدوجدمی کو ریل گاڈیم چاری بھڑی پجی چھی، ھا کٹی س آلا ،اوان ملی کئین کونی کو کو بڑان <hesitation> ھیٹھی لکنی بیلی ھوی۔ کو جاڑی ھیٹھی ۔ھیک باع ھوی چھی اوم لکنی بیلی ھوی۔ اوان ملی کئین کونی۔ کو ھیکی ڈجین ریوالا تکی کو کئین اوان کیلی ھمین آپون بھیڑی ھتی لابھون ۔ پچھی اوی سجی باع سمجتی ڈیکھی ۔جتی اوا شی لابھڑی ھوی اوا کو لابھ ۔ پچھی ھیک چلی بھائو ھوی چھی اون لابھی چھی، چلی بھاوان اوا شی لابھی، اوا شی چلین لابھی اوی ھیٹھی بوروڑی ھوی پیسی، پاوڑی بیلچی اچاتی جائی کھوترون لاگی۔ ڈوئان <noise> مڑسان جتری کھڈ کھوٹری سی بیگا کاڈھی ائین جیون خبر پڑی تو پولیس آڑاڑین ہے، پولیس آوی اوی اچاتی ناسی چھی۔ رات پڑتی ھیکی شی نہ پجی چھی جاجھام ناسڑیس پچھی اوی ھیکی شئیم پجی چھی۔ <hesitation> او پروگرامام شو ھلتا ھوی پچھی اوی چاری جیڑین پجی چھی۔ ھلاڑا ڑا ھوی او کی سی۔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 ائینں اوی جکو شروعا شروعام ساملی ھمراھ حرامی ھوی چھی، او جھلتی آوی چھی۔ پشپا ھوی چھی پچھی اوم ھیک نوٹ ڈھی چھی اوم پشپا لکھوڑی ھوی چھی پاڑیام ڈھیتی پڑی چھی۔ ائین اوس پچھی بھی پشپا، خبر کونی پڑی تو پشپا، او لکڑیان جا دھندھا کری چھی جکو۔ ھیک سٹھی قسمان جیا لکڑیا جکو تمام ڈاڈھی احمیت ڈیئی چھی اگتیری۔ <hesitation> ائین او سون پچھی بھی فلم جکو او جی گھراڑی ھوی چھی پشپا جی اوا سوچی تو منین جکو ہے گان جا جی موٹی منکھ ہے او بھیڑی فوٹو کڈھاڑی ہے۔ ائین اون فوٹو کڈھاڑی لی جکو پشپا سوچی چھی۔ <hesitation> منین او بھڑی منتری کیئی چھی، فوٹو کڈھاڑین ہے تو پشپا جی ھمری چیلی ھوی چھی اوی پشپا بھیڑی جائی چھی۔ پشپا جڈ فوتو کڈھائون جا چھی تو منتری اوان فوٹو کو کڈھائون ڈی۔ پشپا اٹھو سوچی تو جتری پیسی لاگی ھا سیٹ مین دوستان گیتی ڈیئین ائین ای بھیڑی فوٹو کڈھاتی گھرین لگاوین۔ جڈ او مقصد پورا ھوی چھی، پولیساڑا وڈا حرامی ھوی چھی ھیک پولیساڑا موڈا ھوی چھی ائین ڈجی پولیساڑین اوٹھ، ھیک بیا ھلتا ھوی تو ،جکان اون پولیساڑا اچاتی تو اون اچاتی جیلیم باندھی چھی۔ او جتی جیلیم جا چھی تہ اون پوچھلی تو منین کا باندھلا تو مانجی دھوڑیان مارلی بھی ھی۔ دھوڑیا ڈیکھی ۔ ھیکی جی رت بی پلی اوس پچھی پشپان خبر پڑی تو کی چھی این چھوڑا ایجا بیا ہے۔ اون چھوڑی کونی کہ کان کہ امچی ڈوٹی جائی بولی، ڈوٹی تو تمچی ھیکی جیڑین جی جائی کہ نا امچی سجان جیڑان جی ڈوٹی جائی۔ نوکری جائی پتی، اوی نوکری لی کرتی۔ اوی سوچی کہ تمین گھڑین جیڑین ھوا، اوین کیلی امین پندھران بیس جیڑین ھون ھوی سو ملاتی کرتی پیسی اوان سجان بورٰام ڈیتی پولیس روانی کری۔ تھاڑین سون روانی کرتی آپکی سجی ھمرا چھڑاتی جا۔ بیا ھلیلا پلا او ساگی ٹیمام پجتی جائی ،او جا بابا، چھوری جان ائین چھوری جا تمام خوش ھوی چھی او جی پوت پھوٹھی آوی چھی۔ ٹائیمام پجتی جا چھی ۔ پیرین تو اوی بابا ھی پسپا ہر جھام کاوڑی چھی ۔جڈ او پولیسڑا آوی چھی پسپا نی معنی دسمنی موڑن چاوی ھیک ڈجا پولیساڑا بیلا ھئی ۔ او بہ معنی آپکا اودا چھوڑتی گلا ھوی ۔تو بہ او بیلا ھوی تو اون پوچھی تو ائی سبھ پولیساڑ کیگی گلی تو او کی تہ پسپا سجان پیسہ ڈیتی بل کلیر کرتی گلا ۔مین ھیک واھد بیلا ھین مین ایجی۔ <hesitation> نوکر ودائون لی ، تو او کی نہ من پیسی ڈنوڑی ھتے مین تمان سڑاڑی لی بیلا ھتا ۔جڈ اون خبر پڑ تو اگتیرا مسلا پیدا ھوی چھی، پیسی کھپی چھی۔ ھیکی ایڑی قسمان جیا لکڑیا ھوی چھی، ائین اون کا کری ھیک بارھین ملکا جی منکھاس رابتا کری چھی۔ ائین او ڈو ڈجی ڈیلران فون کری چھی، اوی ڈیلر بھی ایٹھ لکڑیا گیتے۔ ڈیلری این فورس کری چھی، ایڑین اوان لکڑیا کو ڈیلیا۔ این فلمی اون چالیھ پنجاھ لکھا جا سودا کری چھی، سودا کرتی پچھی جکو مزور پانچان سوام لگاتی او ھمین ڈسان ھزارام لگاوی پچھی۔ پولیس اوان سجان مذداران گیتی جا چھی پچھی اوان مزدوران بانتے کوٹی۔ پچھی پسپسن خبر پڑی چھی۔ لکڑیا، ٹکا پاڑیا مئین گیتی جائی چھی۔ او پولیس سا را ڈاڈھی جدوجھد کری چھی۔ اوم اصلی اکریا کونی ھوی جکو کھپی چھی ائین پولیساڑی او لاری لاگی چھی۔ ائین پشپا لکڑیا ڈجی رستیم گیتی جا چھی۔ لکڑیا ٹپاڑی لی جکو اون ھوی چھی پشپا اون جام کوشش کری چھی۔ آپکی آدھی ھمراھ انگی کاڈھی چھی ائین آدھی آپان بھیڑی کاڈھی چھی۔ ائین جکو ایریا ھوی چھی اونکھاسا ٹائیم اگمین کوشش کری چھی۔ ائین اوی جھازام لاری آڑین جی کوشش کری، ائین اون مٹاتی اگمین آوی او ایرییم ائین پشپا آپکی مقصدام قامیاب ھتی جا۔ پوٹھی آوی جکار سجین ھار پیراوی چھی ائین خوشیا کری چھی۔ پشپا آپکی محنتیم کامیاب ھتی جا چھی۔ دھندھا جیڑا بھی کری اوجا مقصد ھا ہے تہ اون آپکی محنتیم کامیاب ھتی جا۔ ائین جکو پولیساڑا ھوی او اترتی جا ائین او جی ڈوٹی بہ جا بولی۔ ھا فلم ڈیکھتی مین ڈاڈھا متاثر ھلا۔ ھا فلم لانچ ھلی امین فونام ڈیکھلی ھتی، امین اوا فلم نا ڈیکھلی ائین اویم امین ڈجی بھی سبق جام سیکھلی۔ امان بھیڑی جکو موٹی بیلی ھتی اوین امان کیلی پیلکی فلم ھا سبق سکھاوی چھی ائین ڈجی فلم ھا سبق سکھاوی چھی پر آپان فلمی جی حسابا سون کونی ھلڑین چھی۔ آپان صحیح طریقی سون ھلڑین چھی۔ پر ایی فلمیم پشپا این غلت کام کری چھی۔ ائین آپان صحیح طریقی سون ھلڑی چھی۔ امین ڈاڈھی کوشش کرلی ہے تو امین اوم سیکھلی ھون۔ اگی امین دھاری ھتی جکار امین فلما ڈیکھتی ھمین امان سجان ٹھون بوبائلین ھی تو امین فلمان کو ڈیکھون چھون۔ کان تو ھمین کجھ ٹائیم پڑھائین ڈیئون ائین لطفندوس ھون۔ فلمان ٹائیم ڈیئون چھون تو کتابان بھی ٹائیم ڈیئون چھون۔ جیو آجوکا جکو سوال ھتا کتاب ائین فلمان امین کیون مختصر کر سگھون تو امین کتاباں ٹائیم ڈیئون چھون ائین پڑھون چھون۔ فلمان کو ٹئیم ڈیئون چھون۔ ھمین کو نوین فلم آوی چھی۔ ھمین جکو نویان فلما آوی پلیا اوام امین سبق سیکھڑین جی کوشش کرون چھون، ھفتیم ھیک دفا کلاک ڈو کلاک ،ھفتیم ھیک دفعا او امچا سٹھا گزری۔ امین ڈجی کان فارگ وقت کونی ڈیئون چھون کان تو امین باھر ھون چھون ائین امچی فیملی <hesitation> گھنڑاں ڈناں سوں آئوں چھوں، ائیں کتاباں وقت ڈیئون چھون۔ امین حیدرآبادام ریھون چھون ائین تعلیم امچی اٹھی ہویمی پلی۔ اٹھی میٹرکاس پچھی اتری خاصیت کونی ہے امیں پڑ سگھوں۔ امچی ھیک سندھی جی موٹی شھر ہے حیدر آباد اٹھو امچین گھرا جین منکھی جائی چھی ائین اٹھو امین فلمان کونی ٹائیم ڈیئون چھون۔ گھرین آئون چھون جکار موٹی بھائو ائی کیئی چھی ھا فلم ڈیکھا اییم تمان سٹھی جاڑ ملی او جی حسابا آج ھیک امین مختصر بوللی ھوں فلمی جی باریم، کتابا جیباریم، کتاب ھیک سٹھی جاڑ راکھی۔ حساب ہے، مین چھارا ھتا جکار کونی پڑتا ھمین منین شوق جھام ہے۔ بابا، مائو ایین، ای کتابا جا <hesitation> مقصد ھا ہے تو مین ایم سٹھی جاڑ راکھین، کتاب ھی خاصیت راکھی چھی۔ ھمیں میں پڑھلا ہیں، مانجا انگریزیم ڈاڈھا سوق ہے حیدرآبام مین انگریذیم، سندھ یونیسٹیم ھلن ہے تو مین انگریذی لتابین پڑین چھی۔ منین بیسک انگریزی آوی چھی کان تو مانجا کاکا ھتا او بھی انگریزیم کرتی آلا ھتا اوڑین امان پنجی سون کرتی، جیون امین دھاری ھتی۔ ھمین جکو بھی انگریڑی بولی اوا امین سمجھتی جائون چھون۔ امین بیلی گام ھون پر امین کتابام سٹھی جاڑ راکھون چھونائین <hesitation> تعلیمی جی باریم ھیک سٹھی جاڑ راکھوں چھوں۔ او سون علاوا کافی کتابین ھی جکو امین ھیک اامچی زندگین مختصر کری۔ جٹھی کتابان جا میڑا لاگی اٹھو امین کتابین گیئون چھون۔ جیون ہے"پتھرن جو شھر"اوم سجی جام شوری جی باریم لکھوڑی ہے۔ مین اجان اون کتاب گیلی کونی ہے اٹھی سون مین جائین جکار اون کتاب مین گیئین۔ امان بھیڑی <hesitation> جکو دوست ریھی چھی اوین کیلی این کتاب سٹھی ہے ائین اعلیٰ قسمان <hesitation> جی جاڑ راکھی چھی۔ امین ھیک کتابان جی باریم سٹھی جاڑ راکھون چھون ائین کتابین امان سٹھی جاڑ راکھی چھی۔ کتاب تمین پڑا تو تمین کیسی بہ ملکا جی بولی سمجھ سگھو۔ کان تو آپون ھمین بولین پلی اوڈکی ائین کتاب ھر بولی جی آتی گلی ہے ائین اوم ترجمی بھی اوڑی پلی ھی جکو پڑتی آپون سٹھی جاڑ راکھ سگھون۔ کتابی آپان <hesitation> ودھڑین لی ھیک سٹھی خاصیت ڈی چھی۔ اگی اٹھی اتری تعلیم کو ھتی ھمین جام ھتی گلی ہے۔ اگی مانجا ڈاڈا سات کتابین پڑھوڑا ھتا تو بھی پرائمری ماستر ھتا پرائیمری۔ ھمین منکھ چاھوی اتری کتابین پڑ سگھی۔ کان تو آپ نوکری کری تو بھڑی کتاب پڑ سگھی۔